दो हज़ार तेइस एक ऐसो साल हतो जब दुनिया ने महामारी के प्रभावन से लगभग उभरते हुए स्थिति की ओर कदम भड़ाया। लेकिन साथ ही जो कई वैश्विक चुनौतियो और उपलब्धियो की गवाह भी बनो। भारत के लिहाज़ जो साल खास हतो कायेकी देश ने अपनी अध्यक्षता में नई दिल्ली में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन आयोजन करो हतो। जहां वसुधैव कुटम्बकम की भावना को प्रमुखता दई गई और वैश्विक एक जुटता का संदेश दाओ गाओ। चंद्रमा पर चंद्रयान थ्री की सफल लैंडिंग ने भारत को ऐसो करने का चइत्था देश बना दिया और आदित्य एल वन मिशन ने सौरध्या अध्ययन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध दुसरी साल जारी रहो। जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट और खाद्य आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव डालो। खेल में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप दो हज़ार तेइस में मेज़बानी करी और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने खिताब जीत कर बारह साल बाद गौरव हासिल करो। और भारत टी ट्वेंटी वर्ल्ड चैंपियन बनो इनहइ कुछ कारण के करण दो हजार इक्कीस एक बहुत यादगार साल रहो।